Tiná chi nakachi nanuu nduku ndua ujun nakachiye'e, ujun ujun niña tu'u té ngun ngutu ndunitu ndane tu ndume tuu ne'e tundubu ujun dotu ondion ngutu ndanité ndadu kutu kutia he danuu jutiannu ndekyutu chi ndachi iha nomé, nda'a kuyuchi ninrá chí nakachi nakuta kuguina ti'i tandato, nduñene tachó ndatu nakache ndió nduján ujun ndami tuiña ndanñio uun nduyani nun teyo tundijani, ñatungavinra tuña nu iñanré.